ra many nii zu listias géhel ah raná bueno, bäyree ah pursy este nuunu thë gëx’y ah, rbágýas bziny rdye géhel gygwy calo ná nii gawma te txi ni nagýazy buny ah este txi rie-gwyma caloo býan ra get, hasta lady raw-ma txi gúnnu descuidar txygwyw, queity txygwyw dyw ra xabuu, nu’ caloo nutxeny lany caj, gulá xigazy’ ah, rawma lady gy txi rywnzack má lizma, rá bziny listias zuuma géhel, nii ny este, zëgá zu za bich, nú vez, rún gáa za bich gán rgáma, per nú vez tegha es que lo que bziny ah cabrón ga bziny este par ra-par ra mandad’e xten ma txi géhel nii máru rzaa zama txí rackbee ma te tu buny zu lany gy gulá vali zagatyez raba, txi entonces láma ni rywtema, txi rë’ny, txi gackbew lá ra bziny bítzy gy va rúhun ah txi ru rackbew, per ya, vá bdal zyan ma.